Chika ku nwo chegu kuna nwo <hesitation> nignagu pira a a yirtu yoh nwo yir kun <hesitation> reza, reza a yoh nyiyau wuru wu wiyau yi iro yi iro min yir tu yoh yi deri yi- yi- yi- yi- yi siri yi siruwa di yi siruwai di yi tono jor pu kangu kaiyi kasigu yi seduwei ba <hesitation> ba wurindi yi seduwei ba wurindi yi rezau sanan chika yan da ku inningu nchegu che wuna wura ye tum. wura ye tum a bongo yiru yi biyan yi biyan yiri yi <hesitation> gusuruyi yi tono <hesitation> yi ningan yiri wunu wunu yi yi rezau chi <hesitation> chika <hesitation> yandaku mi chegu kuna yi niyau yiru yi che kun to sure. Nuwa suri yirri yi tono anda yii ya yi ya iyoh yoh din ye dinye teh a nyiyou wiyau yirrin ti kangi tina a tenduwe yi go yi goroyo chika yoh biayu ku pe ko a ninga irin tu kangu tina a jor pu yoh nyiyau wiyau wo yoh ya yi tina yirrin jor pu teno iya.